اكثر ايامي المثالية بلنسبة ليا هي لمن اني اكعد الصبح بكير, اي اتريك اتي استمع الى اغاني تكون هادئة مثل اغاني قيروز او اغاني اتكون الحانها هاجئة و بطيئة، اي بعدين ايي- امشي بحديقة بيتنا اسويلي اي ابداع اني اكدر اسويه باليوم و بالليل احب انو اطلع اني و صديقاتي و بعدين نلرجع ننام.